ʻO nā naonao kekahi ʻiniseka i noho ana i lalo o ka honua. ʻEliʻeli lākou i nā hale nā puka i lalo o ka honua i hiki ke noho, halihali i ko lākou meaʻai i lalo a kupu mai kēia mau puʻu naonao i luna o ka ʻāina.